Manampy amin'ny fitahirizana sakafo ny fanalana rano satria <hesitation> rehefa alana ranony ilay sakafo iny na hoe amainina izany <noise> de afaka tehieizina ela ohatra izany hoe ny mangahazo zao ah rehefa ad-ahahy de maina de afaka tehirizina aman-taonany ah de lasa mangahazo maina izy.